Ny fomba famafa amin'ny kofafa moa zay tsy da aay igny ny kofafa la ny tagnatenga raiky ambony amin'ny lohany ary la ny tanategna raiky ategnategnany atay, la somary atao misopira kofafa igny da mamafa antegna amizay ny tagnategna ro mitariky an'io kofafafa io.